خواږه صحي کول ممکن دي که ښه بدیلونه ورته وکارول شي. شات، خرما، یا طبیعي میوې د بورې ځای نیولی شي. د غوړو او کریم استعمال باید کم شي. مغزیات او سالمه اوړه هم خوند زیاتوي او ګټه لري. په اندازه خوړل هم د مزې او صحت ترمنځ توازن ساتي.